gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni kynnumst við sigurvegurum músíktilrauna þeim Kötlu og

þær veigra sér ekki við að ferðast fjarðanna á milli fyrir vestan til að æfa og svo verður fjallað um hvernig sýndarveruleiki gerir fólki kleift að upplifa heiminn frá sjónarhóli dýra og trjáa og hvernig það getur komið að gagni í umhverfisvernd en við höldum áfram umfjöllun okkar um og þau gríðarlegu áform sem uppi eru um eldi á norskum laxi hér við land eftirlit og regluverk virðist og í gær kvaðst ráðherra málaflokksins vilja biðla til iðnaðarins um að hægja ferðina þeir eru komnir hérna til okkar Bjarni Jónsson varaþingmaður og fiskifræðingur Einar k Guðfinnsson formaður landssambands fiskeldisstöðva og Óðinn

Einar á þér af því að eftir þessa umfjöllun og viðtalið við ráðherra í gær þá

hefur verið stigið svolítið

hún er í raun að biðla til þess ráðherrann hún talar til dæmis

ekki verið tekið önnur ákvörðun en sú sem lagði grunninn að

í undirbúningi í Jökulfjörðum og Eyjafirði en ég hef sagt áður að auðvitað finnst mér það sjálfgefinn hlutur hér talar ráðherrann er fyrst og fremst að biðla til fyrirtækjanna um að hægja á sínum umsóknum ekki umsóknarferlinu sem komið er af stað

stofnununum heldur sínum umsóknum og ég tel auðvitað sjálfgefið að að iðnaðurinn fari yfir þetta við förum yfir þetta í okkar hópi fyrirtækin auðvitað alveg sérstaklega og vitaskuld svona tónninn í ráðherranum í gær hún ræddi líka um

þessi augljósu mál sem hafa verið rædd varðandi

séu allir sammála um að það hafi ekki fylgt þessum mikla vexti og mikla fyrirsjáanlega vexti en til dæmis umræðan um auðlindagjald sem hún ræddi um er það eitthvað sem þið hafið reiknað með já sko ráðherrann hefur auðvitað talað skýrt í þeim efnum hún hefur talað um að það sé ekkert óeðlilegt og þvert á móti

eðlilegt að innheimta með einhverjum hætti sérstakt gjald vegna þess að verið er að nýta þessa auðlind ég ég fagna því að þessi umræða fari af stað í fyrsta lagi felur hún

í sér að þetta er auðvitað staðfesting á því að menn ætli sér að byggja hérna upp öflugt atvinnulíf á sviði fiskeldis ella væru menn ekki að hugsa um að við þurfum að skoða þessa umræðu mjög vel við þurfum að átta okkur á því hvers eðlis leyfin eru sem eru hér þau eru þau eru takmörkuð til mjög takmarkaðs tíma gagnstætt því sem

er til dæmis í Noregi við þurfum að velta fyrir okkur hver á að vera hlutur sveitarfélaganna hver á að vera hlutur svæðanna í þessu við þurfum líka að skoða þetta í svona samhengi við það hvernig slíkri gjaldtöku er háttað í öðrum löndum hvernig gjaldheimta er af öðrum atvinnugreinum

og svo framvegis þetta er bara umræða

tek undir með ráðherranum

er alveg hollt fyrir okkur að ræða þessi mál Óðinn hvað segir

þú um þetta þið hafið auðvitað

tekið þátt í þessari umræðu og og svona það sem hefur komið út úr út úr þessari umfjöllun og ert þú sjálfur vongóður um að um að það verði komið að einhverju leyti til til móts við það sem þið hafið verið að fara fram á til dæmis

já sko fyrst vil ég segja það að skuli

tylla tánni á bremsuna vegna þess að þetta hefur verið alveg stjórnlaust eins og við sjáum það er raunverulega þannig að fiskeldisfyrirtækin eru búin að skipta á milli sín öllum fjörðum þar sem heimilt er að vera með laxeldi á Íslandi nú bara með því að tilkynna áform um laxeldi og þar með er svæðið bara frátekið og þetta er náttúrulega mjög sérstakt ástand vegna þess að síðan fara þessi áform bara í umhverfismatsferli og þegar því er lokið þá er það raunverulega Matvælastofnun sem ungar svo út

sem er þá ókeypis rekstrarleyfi finnst þér ekkert stopp vera af hendi hins opinbera á neinum stað í þessu ferli það er ekki í dag það er bara þannig vegna þess að þetta fer bara allt eftir lögum og reglum þannig það er ekki fyrr en að ráðherrann fyrirsjáanlega stígur á bremsuna með þeim hætti að það verður ekki misskilið og ég hald að það sem þarf að gera menn þurfa að hægja á þessu með einhverjum hætti þetta er stjórnlaust að mínu mati algjörlega og auðvitað tók maður sérstaklega eftir því að ráðherrann nefndi í gær sérstaklega Jökulfirði og sagði einnig að henni hugnaðist ekki að það yrði laxeldi í Eyjafirði síðan var talað um að það væru einhverjir lagalegir vankantar á því að stíga á bremsuna og stoppa þetta af en það er bara alls ekki vegna þess að í lögum um fiskeldi þar er

heimildarákvæði fyrir ráðherra til þess að mæla fyrir um svæðisbundið bann við fiskeldi og það hefur verið gert og þessi svæði sem að lokuð eru í dag þau eru lokuð á grundvelli þessarar lagagreinar ég get ekki tekið undir það að þetta sé eitthvað stjórnlaus uppbygging sem á sér stað það er alveg rétt sem Óðinn segir hérna að þetta fer eftir lögum og reglum gleymum því ekki að lögin um fiskeldi voru endurskoðuð árið tvö þúsund og

fjórtán og þá voru menn auðvitað farnir að sjá ýmislegt sem var að hefjast í sambandi við fiskeldi og gerðu sér alveg grein fyrir því hvaða lagaramma menn þyrftu að setja utan um aukið fiskeldi eitt er það að lýsa áformum til skipulagsstofnunar sem eru gríðarlega vönduð plögg vel unnin og vöndum plögg gerð með annað sem þarf að fara í umhverfismat reynslan er sú að þetta tekur ekki einhverjar vikur

mánuði en þetta er

það eru afar litlar líkur á því að þetta leiði til þess að það verði ekki að framkvæmdunum já bíddu nú hægur ég verð bara að koma því að Einar að þetta eru raunverulega fyrir sig eftir umhverfismatsferlinu það er enginn sem stoppar þetta raunverulega stjórnvöld hafa engar heimildir til þess ég verð að fá að klára klára þetta þetta er auðvitað þannig að menn koma fram með sínar athugasemdir yfirleitt eru þetta mjög viðurhlutamiklar athugasemdir sem kalla á viðurhlutamikil svör og

þetta er þetta

þetta ferli sem við höfum varðandi framkvæmdir af þessu tagi og þetta á við bæði á sjó og landi varðandi klára fyrir Einar umorða og og það er kannski akkúrat málið að núna eru menn að fara með fram svo gríðarleg áform um uppbyggingu á spurningar í mörgum liðum fyrir sjávarútvegsráðherra um daginn og ég hef það á tilfinningunni að þú hafir svona eða að minnsta kosti þig gruni svörin við þessu

hvernig þú spyrð af því þú spyrð um rannsóknir og þú ert sérstaklega að ræða um þennan norska eldislax ég er sérstaklega

að beina spurningu til ráðherranna tveggja sem að málinu koma varðandi ýmislegt sem þarf að liggja fyrir áður en lengra er haldið það verður ekki lengra haldið án þess að þessum spurningum sé svarað og líka að þeir skýri stefnu sína og hvaða aðgerða á að grípa til svo ekki fari illa þetta þarf allt að liggja fyrir áður en

stórslys hér og og ég vildi hjálpa til

með þessum fyrirspurnum að leggja þær fram til þess að kalla kalla eftir þessu gefa ráðherrunum tækifæri á að koma þessu fram og það vantar umgjörðina stjórnsýslan stofnanirnar löggjöfin regluverkið það er ekki tilbúið fyrir svona áhlaup eins og núna er að eiga en ef við tökum bara sjálfan sjálfan sjálfan fiskinn sem verið er að ala þennan þennan norska eldislax þú hefur fært

réttlætanlegt að vera með og í mínum huga alls ekki norskan frjóan lax í sjó við Ísland

að vera í umræðunni og og og hvernig það hefur gerst er svo sem við erum með séríslenska laxastofna sem eru aðlagaðir hver að sinni

því bæði eiga þessi stofnar sinn sjálfstæða tilverurétt til þess að þróast á eigin forsendum áfram og síðan allir þeir sem eru þá að nýta þá líka í veiði

þetta er líka auðlind framtíðarinnar líka fyrir fiskeldið sem við megum ekki gleyma og það að vera að fara síðan að mæta hér með með framandi stofna eins og þennan norska lax vegna þess að menn höfðu ekki þolinmæði til þess að þróa íslenskan

það er vart sem fór af stað kannski með aðeins minni

búið að þróast hægt og örugglega það

voru prófaðir íslenskir stofnar hver kæmi best út í eldinu

stofnar sem komu best út og unnið með þá áfram og við erum með bestu eldisstofna í heimi í bleikjunni og enginn getur keppt við er ekki besta dæmið um það hversu hratt við erum að fara og

flytja inn þennan norska eldislax í stað þess að að vinna í þróunum með þennan íslenska lax eins og við hefðum í raun átt að gera þessi lax sem hér sé að bresta á einhver gríðarleg uppbygging í fiskeldinu en það er bara einfaldlega ekki þannig ef við horfum á í fyrsta lagi þau leyfi sem hafa verið fengin og við horfum í öðru lagi á það hvaða möguleikar eru á að framleiða seyði úr þessum hrognum þá er staðan nokkurn vegin þannig að ég tel að innan svona tuttugu til tuttugu og fimm þúsund tonna framleiðslu það er alveg ljóst mál miðað við þennan hraða sem er á

það liggur fyrir með skýrari hætti hvaða fást til framleiðslunnar ef við skoðum þetta þá erum við að horfa á það að það verður umfram þessi tuttugu og fimm þúsund tonn sem ég var kannski að tala um innan tveggja

að þegar við

horfum á þetta þannig þá erum við ekki að sjá neina aukningu sem neinu nemur á næstu fjórum til fimm árum þannig er staðan á þessum tíma munum við auðvitað geta norska laxinn er þetta ekki bara of stór séns að taka nei það tel ég nú ekki vera hvers vegna vegna þess að við getum auðvitað brugðist við með margvíslegum hætti þessi þessi umræða til dæmis um

og mögulega erfðablöndun hún á sér líka stað í Noregi þó að þetta sé norskur lax

eins og þarna er verið að tala um þessi þessi hrogn eru flutt til annarra landa til Færeyja þannig að þetta er ekki þannig að þetta sé bara eitthvað og verkefnið okkar er þá þetta að auðvitað búa þannig um hnútana að við getum komið í veg fyrir þessa erfðablöndun og það tel ég að sé sé verkefni sem við eigum að vinna að sameiginlega og það er hægt hvað segir

hægt af því að það virðist vera

þetta sé komið til að vera í

aukningin verður hröð en er hægt að koma í veg fyrir að þetta gerist sem þið óttist svona mikið nei það er ekki hægt að gera gera

er engin leið til þess ef menn ætla að fara með laxeldi í þessar stærðir sem verið er að tala um hvort sem það gerist á fimm árum tíu árum eða hvað það nú er þá er það bara þannig að þegar litið er til

annars vegar íslensku laxastofnanna og hins vegar þess sem mun sleppa og verða á sundi allt í kringum landið að þá er það þannig að það er algjörlega óforsvaranlegt og það mun stefna íslenskum

laxastofnum í hættu nákvæmlega eins og norski laxinn

hefur skemmt norska

við erum að tala um það hérna að við erum með norskan innfluttan lax

stofna sem eiga að verjast þessu eina leiðin til að gera þetta að mínu mati að það verði notaður

í þetta eldi og ég held að það

sú sáttaleið sem getur orðið til þess að þessi iðnaður geti þrifist að einhverju marki á Íslandi en ef þetta á að fara fram með óbreyttum hætti þá er alveg ljóst að þá er

ekkert annað en mjög mikil átök fram undan ég held að það sé ekki

að bregðast við því sem Einar áðan hann var að gera svolítið lítið úr því að það stæði mikið til á næstu árum og það tæki langan tíma sko ég vil kannski taka annan vinkil á þennan punkt hvers vegna liggur svona ofboðslega mikið á hvers vegna er svona ofboðslega mikið undir að ná og útdeila öllum þessum

ná sér í pening með leyfunum þetta er kapphlaup um leyfin kapphlaup um að loka á aðra að koma inn í greinina ef þetta er rétt sem Einar segir að það eigi ekki að byggja svona hratt upp þá höfum við tíma til þess að að vinna umgjörðina ég

þetta eru menn að ná sér í réttindi erum við að sjá þarna nýtt kvótakerfi sem tekur svo þrjátíu ár að rífast um hvernig eigi að rukka af og nei alls ekki vegna þess að hér er um að ræða leyfi til mjög takmarkaðs tíma nákvæmlega eins og

er það þannig að varðandi fiskeldið þá er þetta til mjög fárra ára en stóra málið er bara þetta ég var að lýsa því hérna áðan og ferlið í þeim tekur mjög langan tíma þegar menn segja að

að tala um að snigillinn fari hratt vegna þess að þetta fer um á hraða snigilsins það er að mörgu leyti eðlilegt þetta eru flókin mál sem þarf að fara í gegnum það eru gerðar miklar umhverfiskröfur og þess vegna tekur þetta langan tíma og ég tel að við í laxeldinu höfum sýnt fulla ábyrgð í þessum en sniglarnir geta nú líka farið hratt en það er annað í þessu varðandi þetta sáttaboð sem kemur frá veiðiréttarhöfunum um geldfiskinn hvers vegna

ekki út í það það er auðvitað þannig að stundað það í einhverjum mæli en mjög litlum mæli þó til dæmis í Noregi var mér sagt að það væri kannski

við höfum hins vegar lýst áhuga á því að fara í verkefni með okkar bestu vísindamönnum hjá

Hafrannsóknarstofnun og Hólaskóla og sóst eftir sóst eftir fjármunum til þess og viljað leggja fram fjármuni og vinnu í þessum efnum og um það höfum við sammælst vísindamennirnir í þessum tveimur stofnunum og atvinnugreininni þannig það kemur alveg til greina

sjálfsögðu að sjálfsögðu kemur það til greina og það er

einn hluti af því sem við viljum gera

að skapa frið um greinina því hver hefur meiri hagsmuni af því að það sé friður um þessa grein heldur en þeir sem hafa fjárfest og vilja starfa þar í góðum friði við við samfélagið sitt ég verð að setja punkt hérna þessi umræða verður

ekki kláruð hér en við fylgjumst með þessu áfram þakka ykkur kærlega fyrir sigraði í músíktilraunum um síðustu helgi en hann er skipaður tveimur stúlkum á grunnskólaaldri þeim Kötlu Vigdísi

Helgu Guðmundsdóttur það er óhætt að segja að þær leggi mikið á sig fyrir hljómsveitarstarfið því Katla býr á Suðureyri Halla Ólafsdóttir hitti þær fyrir vestan tvö þúsund og sautján eru ég byrjaði mjög snemma að koma fram

það var haldið áfram aftur og aftur ég hef klárlega fengið mikla reynslu að spila hér á Suðureyri ég bý á Núpi í Dýrafirði og

verið þar síðan ég fæddist ég er búin að vera í tónlistarskóla í níu ár ég er eiginlega á Ísafirði upp á hvern einasta dag það er söngur og

um að vera mamma er dugleg að skutla mér fram og til baka þær Katla og

í tónlistarskólanum á Ísafirði og æfa sig þar en það var ekki áhuga á tónlist sem leiddi þær upphaflega saman heldur íþróttir við kynntumst í blaki æfum báðar blak

í nokkur ár hljómsveitin varð óvart til við ætluðum að taka þátt í Samfés

svo kom þessi hugmynd að taka þátt í músíktilraunum verður að vera hljómsveit til staðar

það hét pabbi minn er bestur mjög þroskað

stuðningurinn sem maður fær fyrir vestan í svona litlu samfélagi er miklu meiri maður týnist

eru allir tilbúnir

ekki sú fyrsta í sinni fjölskyldu til að sigra í músíktilraunum því hún er nátengd inn í hljómsveitina

trommarinn og söngvarinn

bassaleikarinn er frændi minn ég veit ekki hvort ég hefði tekið þátt í músíktilraunum ef þeir hefðu ekki

Hrafnkell bróðir minn ýtti á mig

svolítið mikið honum að þakka að við tókum þátt í fyrsta lagi markmið hjá okkar hljómsveit við höfum ekki pælt mikið

halda áfram að semja já og koma fram á fleiri stöðum og koma okkur á framfæri gera

ættingjum og vinum fyrir allan stuðninginn

og ég er

býr til sýndarveruleika þar sem hægt er að upplifa heiminn frá sjónarhorni dýra og jafnvel trjáa ersin var gestur á hönnunarmars á dögunum þar sem Bergsteinn hitti hann að máli

sýndarveruleika til að endurskilgreina mannlega skynjun á Design talks á Hönnunarmars sagði

meðal annars frá verkefninu

þar sem fólki er gert kleift að upplifa náttúruna frá sjónarhorni stærsta trés í heimi

verið sýnd á útvöldum

víða um heim ýmist í skóglendi eða galleríum þar sem fólk getur upplifað

með sérstökum hjálmum ersin er fullviss um að eftir því sem

breiðist út geti hún gegnt lykilhlutverki í að gera fólk meðvitaðra fyrir umverfi sínu og virkjað það í baráttunni gegn loftslagsbreytingum